Xli paksan tuxkayiwat klakgtin pus tu lu pulana klakgtsin pus kakiwin lha yakgo laklanka kiw por ejemplo akxnik taki kinchik klakaan anu pus klakgtsin anu lha tatanu wakax kaxkayiw y ka lakgtsin kiw pus lakxkayin i wi lha maski tsa chiwix xkayiw i xlipax tu xkayiw pus tu tawaka tu tsa lha lhana atacha kawaw lakxkayiw chialhi kukalhit sekgna amalhi mayak nipxi xkayiw osu para ja kachankani para stapu pus kaxkayiw osu para jan tayana palhm tu lilhawakan xtakgal pus kaxkayiw oso para ja chankani pin xkayiw uso lha tsamalhi aku nachan kape ka chankani kape pus lakxkayiw xlipaxan tsama xkayiw uso para jan tsamalhi makgas i tlawama puxkg pus na talakgajuy pus tampuxkayi lani tsamalhi chuchut xkayiwana o chiwix antsa ja ja lu lakamin chichini i lakxkayiwa tawani ama chiwix, o tsamali para pin xkayiw tsamalhi para sekgni xastakg, xkayiw, o para tu kawawi lhan tsa katuwanin, pus lhuwa tu na lakgtsin tu xkayiw pero pus ja katsekgo <laughs>